لو نقدر نتعلم لغة واحدة فورًا نختار الإنجليزية؛ لأن اللغة هذه تفتح لك أبواب كبيرة في العالم، سواء في الدراسة، أو العمل، أو حتى في التواصل مع ناس من ثقافات مختلفة، الإنجليزية تعتبر لغة عالمى، ووجودك قادر على التواصل بها، يخليك تكون جزء من -ال- مجتمع كبير.